Boh penso che se foise portou unna semaña ciù avanti mmm no faieiva ninte de differente de quello che fasso oua però probabilmente sätieiva quarche impegno e quarche appuntamento che ò inte questi giornio comme che invece me saieiva cao respettâ e poei vive.